Surwali thanthe thaa panthia atam yaani pasii dhothaa surwali tun ishin surwali chacharekhoa yaani dhib yethee ishin jilbirrr hin murthuu woishin wonn akhanan dhuathan laaan woth kujitheee ammo dhursaa hindhithaa dhikii borchiii chafuu khulii kasaa busii Mal ishin khulkhulmthu dhub malkan yaani laaan khujithe laan passi dhothaa akhasin dirisithe akha ishin woth hinn khukhunjam jebithee